إذا تلفوني ما بغاش <hesitation> يشعل، نخليه وقت ما نـ ندورش بيه، مثلا عشية كاملة و لا نهار كامل و مبعد نعاود نسيي نشعله. إلا لقيته ما بغاش يشعل، نديه عند الصنّاع، لي يخدم التلفونات.